أحب الإحتفال بعيد ميلادي يكون يوم هادي أحب أقظي يومي هذا في مكان هادي مع أهلي وأصدقائي المقربين، ناكل أكلات حلوة ونلعب ألعاب جميلة ونحكي ذكريات جديمة وحلوة كدة يعني، أحب الإحتفال بعيد ميلادي يكون هادي وبسيط جدًا أنا أصلًا ما أحب الهدايا.